Déꞌen kuthi vi kunuu ntuchi konuu arroz kunuu dɨvɨ sopá kunuu kaꞌntu ñɨ́ncɨ kaꞌntu náña dɨvɨ ñantɨꞌɨ ūvevi knuu deꞌn kūthí ce ingaadɨvi. <noise>